Ninteekateeka amagara kuguma, nikirugiriira omuntu enkura eyakuziremu, abantu abamwe, nigaguma baanibakura kubakwigira ahiiguru baakura gabagye abandi batandika bari gye bakiheza kukura, amagara gababeera mabi so nyowe ninteekateeka amagara kuguma, nikirugiirira amagara g'omuntu oku gakuba gari na muheru yeeye. Noobaasa kukura otiine buzibu bwona, noobaasa kukura otiine ngwara waakura bagire ngu waagwara nka kansa ninga bwe okure waabiire ohumire waaheza kukura ofune obujanjabi oburikumara oreebe so amagara kuguma nikirugiirira aha magara g'omuntu.